anin amtani <hesitation> south africa dekasouth africa malan deket ak touristi man fagurrenno yaani man fafuddennot annan male won annin dursa ta annin fudennon annan maltyaani <hesitation> kobani kitabi kitab an deke somu koban kiyya woya tiyya yaani won visa tan achisun fedduwon tan iddil ishiakulli gure achin ijjemma sunt anna muhimua dub won muhimun taanin sila fudedeachin dek won akasisunii